चाय एक ऐसी पियन वाली पेय पदार्थ है। जिसे दुनिया भर में विभिन्न प्रकार से तैयार करो जात है। भारत में खास तौर पर चाय की बहुत सारी किस्मे पायी जात है। और हर एक की अपनी अलग अलग विशेषता होत है। सबसे पहिले बात करत है ही। किधर से चाय जिसे हम सामान्यता ब्लैक टी भी कहुत है। यह चाय सूखे पत्तन की बनत है और इसमें तीव्रा जादा होत है। इसके अलावा ग्रीन टी को नाम बहुत प्रसिद्ध है। जो स्वास्थ्य के लाये लाभकारी मानो जात है। इसमें कम से कम प्रोसेसिंग होत है। और यह बहुत हल्की और ताजगी से भरपूर होत है। और ऑलिव चाय को भी कुछ जगहन में लोग पसंद करत है। यह चाय ऑलिव पत्तियां से बनि जात है। और इसे ऊर्जा बढाने के लाये पियांत है। व्हाइट टी भी बहुत लोकप्रिय जो बहुत हल्की और नरम होत है। यह अधिकतर लोग सुबह के समय पसंद करत है। इसके अलावा हर्बल चाय में कई प्रकार के पौधन के पत्ते फूल और जड़ी बूटिया भी डाली जात है। कैमोमाइल चाय को पुदीना चाय जो पेट को शांत करान में शरीर को आराम देत है। चाय मसाला ही भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध होत है। जिसमें अदरक इलायची लौंग दालचीनी जैसे मसाले पड़े होत है। यह चाय शरीर को गरमि प्रदान करत है और खासकर सर्दियन में बहुत पसंद करी जात है।